أنا شايفه انك تاكل اكل مشوي عمتا و الخضراوات تبعد عن المقليات خالص تبدا تاكل مسلوق وتمشي علي نظام غذائي كويس